Ko kodi jiaa io xidi nixeefabricar ta ni ta te to'o janu io fábrica tedi io televisión ja kunde'eando naxeede naxe'ede gobierno naxe'ede ta ciudad ja naaxe'ede io ja ko'ondo ju ja naaxe'é koo do'ondo ja kuendo ja ja koondo tedi ndiaá ja kuja daaya'axi nyuuka kodi io lu'ua ta aparato jia io i'ia.